<hesitation> Raha ôhatry oe amin'ny resaka fotôagna zeigny, <hesitation> tsy-ny vôalôhany tsy maintsy <hesitation> magnano tokona roa aroa, raiky andahoana vary, raiky andrahoana rô malakillaky ,dia ilay rô malakilaky amin'izay akeo misafidy malakilaky masaka satrià o raha ôhatry vary zeigny raha ohatra misaraka vilagny <hesitation> mazava ho azy fô masaka izy antsasak'adiny zay; dia le rô amin'izay misafidy ilay malakilaky ôhatry atody ,na paty, makarony regny zao agnisany haniny malaky masaka.